അ ഇ വേഗവദു ബുക മല്ലപ്രമനദ മാഹിതിനു വിശ്ലേസിസദു നിര്ധരമല്പുനേതേ സഹയമല്പുനു। അന്ദ, ഔ സദ, ഗ്ന്യയയുതവദു ഇപുനാന്ദു പ്രശ്നേ ഉദ്ബവവപുനു। കേല ഓര അ ഇ ദോസരഹിതവദ വൈഗ്ന്യനികവദ ബുക കര്യക്ശമ നിര്ധരനു ദേതുമ്ബുനേതേ സഹയമല്പുനു। അന്ദ, ഉന്ദു ഓന്ജി വേക്തിന ബാവനിഗു മൌല്യഗു ബുക മാനവിയതേഗു തക്കന്തേ നദേദുകോല്ലുനാന്ദു പന്പുന പ്രശ്നേ ഉദ്ബവവപുനു।